kaulana ka poʻe ʻo algeria no ka launa ʻana ka pū paʻakai ʻana e like me nā ʻano <hesitation> poʻe <hesitation> ʻē aʻe he nui o ka honua kekahi akā no lākou no ka poʻe ʻo algeria inā ʻano hōʻole ʻia kēlā ʻano launa ʻana a pū paʻakai ʻana hiki ke pilikia ʻo kekahi ʻano <hesitation> a ʻano a mea ʻē aʻe nui ke aloha.